Raha le hoe isan-taogna ngambany an, <hesitation> mety hoe sy de misy de isan-taogna loatra fa hoe indraika isakiny roy taogna, <hesitation> magnadio nify a no ataoko akagny de mahalany tapakandro magnontolo zaho an mandeha akagny sady milahatra no m- no manao le raha ataoko.